Oire vao iava reoreopara oa raga agesipierutu paivera vosia irava purevere, ravurivira rutu agesi para uva eake iravu apeisi ukaio parovere uva reako pararagai reoparovere evara, evara ragai agesipie rutupaiveira evara rutu oeake evara oara uvupaira ageagesipa <hesitation> varao ora ageagesi piepa reoro. Ravurivurarutu ageagesiparavere uva eake iravu apesi reo parovere oo apeisi eake. Kaeriro puraparevere ra reivvira ageagesiparavere eisi ora eake vaoa vosia irava apesi ragai tavirevere ravurivi rarutu ageagesiparavere, eake reoreo puraparivere ra oisio auro apeisia, uva vaeva ora eakeravi oara ragai aue paivere ravurivira rutu ageagesipara oo apeisirapeisi iravu ageagesipavevere viapasa eake pura parevere o apeisi oo apesi reoreopavovere rarera ageagesipavere oo apeisi ppuraroe. Apeisiavu pura rovere roi na raga eraita vigei ageagesipie ievere, eakevi ia oa purarevere o eakevi oo apesi apesi eva. Oire vosa apesi iravu ukaiorovere oo apeisi siposipo parevere oisio auo oavuavu puravoi vavo vurivira rutu ora ageagesipie iovere eisi vosia toupavoi pao vo vuruarutu eva ora ageagesipiea ra osivira raga vokovoro purapaivo irou, eva euo pitupitu oa ragai auepaiveirara ageagesipai oageivase evoa touppaio ova, uva eva uaia ragai ageagesipie paiveira rioirara vosia iravu apeisi eake purarevere o eakeva oa purarevere ouragai ageage sipievere uva eisi.